Ta, taulan akulu seme ,te tinin gayi fi bakan ab nedif, te talata nedif gildu tayi binafsi me moyo ab nedif.

Taulan amla safa ab gitim, te tinin ye gi fa akul akil ab gi jib gudura fi gildu, te talata asurub so, asurub moyo ab gitim.

Taalim saade kutu anas aruf kalama ta hukuma zaidi, wu kutu anas ab lisa iwele dakal zaidi fi kalama ta hukuma

Taulan kila kan ta tala fi kan ta tala bara ta tala fi mustura te tinin kila kan ta tala fi amsuku sokol ab waskan te talata kila saa te rakab kabla ta abidu rakab

Nusuwan me bana zaidi to, gi ligo mushkila te gai bila pads, ab saa tan mon gi gai ligo mon aju lain ligo mon ma agder biyo, de fi usra tanin

Mh,ah, ten min kan uwo aruf min kan uwo abidu aruf au ma uwo faham je uwo ma amil yo ya saa naade uwo gi abidu.

Ragi aju gi Kashif ayan te sukari ,kila sana, kila sana kede uwo gi ligo zaman uwo rua fi mustashtfa fi Kashif ayan

Wai taulan sente te tinin afiya ab seme te talata ,te talata anas al fi geri meta

Waleidein tai fi usra, abidu soo kazi barau barau ,abidu tijara barau barau, ab bi kutu mon ligo gurus te dafa au lipa ina fi madrasa ke na ligo taalim

Ata ana maa endis haam fi alimu terebiya baraubarau ambaju zaidi alinu tetrebiya baraubarau Kalam ya bikutu ana ruwa fi bakan baraubarau fi Dunia kaman.

Taalim awun anas fata muku tomon, ab fata muku de, kutu omon gi hafidhi kalama barau barau ab fi kalama barau barau de fogo kalama te salama de

Ana, ana endis ,ana endis ham de, te alim terebiya bara bara

Aju, kede ita num tete chandarua au neti, wu ,gesi ab geri fi bee aju kede sawa kulu ,wu moyo kaman ab geri me bee, aju kede amurugu bara

Taulan fi dom, te tinin fi afiya to, afiya yan gildu to gi waja gi waja waja, te talata fi ena

Ina agder abusu setetu ayan te izhar kan ina gi kasulu ida kila kan na tala fi mustura, wu tan aju kena gi akara fi mustura kede maa akara akara bara

Taulan, alim, taulan, alim fi namna bara bara te fi wanasa, fi lebis

Fi waft tayi te farag ana aju zaidi agara buuka baraubarau ab fi sim tayi wu taan asuma mpira.

Taulan gai fi bakan al nedif te tinin akul sokolna ab nedif te talata nedif ina kabla na akulu ,ai

Teriga taulan mh mh,akul akil ab bi zidu afiya fi gildu to, te tinin nas, te tinin jere jere, jere jere, te talata asurub zai

Ana hibu asma muziki Aina teeh tarabu, me doluka.

Mama abgirada yal ama nyereku aju kede gi akul zaidi akil al fogo kema kila kan uwo girakab aju kedo zidu fogo kema sia

Ai, madrasa fi ummah tayi fi saade gi wedi zaidi furusa sawasawa ne yal banaa me yal welee, fi sokolna baraabaraa abidu fi libu sokolna te classroom, kulu gi wedi sokolna sawasawa.

Aju taulan kede gi num tete chandarua au neti, te tinin gesi gesi ab fi be kul aju ke sawa bara wu moyo ab fi geri me be kul aju kede amurugu

Taa taulan mon gi wonus me wazazi te yal ab ma gi rua fi, ab ma gi alim, ab ma gi rua fi kalwa, te tinin mon gi jib noomon me se

Ta awulan fi adab, ta tinen eee ta tinen so kazi, ta talata.

Mhh,ai nongus moyo fi gildu, taulan, te tinin, me nongus te dom fi gildu, min gildu

ta aulan, ab hafidhi milla tayi awunu ana fi adab, ta tinein fi wanasa.

Madrasa tayi, hhh, guwedi furusa sawasawa na wele me bana. Wele ya zaidi.

Ana agder hakikisha fi namna baraabaraa ta aulan ruwa fi mushtashfa. Me ta tinein lim Fogo me ajol al fi geri maana.

Fi mar talata, fi mar talata ligo aswee fi fooo, kurukum, me amer, abya fi ustu

Taulan gai geri me ajol ab endi TB,te tinin ,agder abusu uwo fi namna bara bara, akul ma fi sokol like ab ayan ab ajol ab ayan fencha

Ta aulan te aulan limon fi adab, te tinein alim umon fi wonus fu ustu anas, te talata me fi lebis.

Taulan ,ana alim adab ma namna te wonus fi umma, te tinin, te tinin mon gi gai me wanasa seme kan mon fi fi ustu umma